Buran waala mo anndi am da mi waala kaakil-kaakilɗo. To godɗo ɗo maari hakkilɗo haa duniyaru waala ko a hebata a nuptan bodɗum, a waadan shawara, a waadan lissafi, a waadan numtul bodɗum no waddinte ciigadam. Dikka mi maari kaakilɗo.